Austraaliah valitsõs inglüse kultuur ja kohaliguq aborigeeniq ommaq piaaigu vällä ärq koolnuq ja naid um umbõ veidüq, tuud säänest peris austraalia kultuuri. Mõnõq eestläseq ommaq kah lännüq, vai noh, naid oma kah hulga sinnäq lännüq Tõõsõ ilmasõa aigu, nii et eesti kultuur kah eläs Austraaliah edesi.